Ununuk wan injé imimé duniya; wa bajo mé wo woomé: bukumbung, busankajumo, buruto, bufira, budahar, buribay, bupokél, bukoko, bukool. buréém, busaas, bumampatang, bumobay, bujéék, bumunkut, butaful, bujéélé, busana, buringkiit sin béél, busantiŋali butotok, buhab, bubuur, buféémb bupumb, busoob, bupepeey, bunanar, bupok, burimpiliit.